Natite marafiki vaane vanifokoo vii, <hesitation> katitee vangi vanii na miaka kumi na tisa, kumi na nane, vangi ishirini, vangi ishi ishirini natano, kwaujini todiskatii mambo mambo ya mbeleni vii kusina kuishaa nii mambo ya via tukuu.